ⵀⵢⵢⴻⵀ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵀⵉⵉⵏ ⵜⴰⵜⵓⵡⴰⵙⴰ ⴰⴰⵙⵀⴰⴽⵉⵣⴰⵏ ⵏⵉⵙⴰ ⵡⴰⴰⴷ ⵀⵉⵜⵎoⵏⴰ ⵜⵓⵉⵜⵓ ⵀⵉⵣⵏⵉⵔ. ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰ ⵜⵓⵏⵉⵜ ⴽⵓⵍ ⵏⴰⴰⵙⵀⴰⴽ ⴽⵡⵉⵍ ⵜⵓⴽⵔⴻ ⴷⵉⴳⵎⵉⵔⵏⴷⵉⵙ ⴰⵡⴰⵔⴰⵏ ⴰⴰⵙⴰⵏⵉⵢⴻ ⵜⴰⵏⵉ ⴼⴰⴷ ⴰⵡⴰⵔⴰⵏ ⴽⵓⴷⴰⵔⴰⵏ. ⴽⵓⴷⴰⵔⴰⵏ ⴷⴰⵉⵏ ⵡⴰⴰⵙⴷⴻ ⵜⴰⵏⵉ ⴼⴷⴰⵉⵏ ⵡⴰⴰⵙⴷ ⴽⵓⴷⴰⵔⴰⵏ ⴷⴻⵢⴷⴻ ⵜⴰⵏⵉ ⵀⵜⴻⵢⴷⴻ ⴰⵡⴰⵔⴰⵏ ⵎⵓⵀⴻⵡⴻⴽ ⵏⴰⵙⴰⵏ.